ایسا ایک پالتو پنچی رہتا جو دوسرے لوگاں، انساناں کی آوازاں سنتا اور ان کی آوازاں ایسو نکال سکتا۔ وہ پنچی ایسو پالتو رہتا، کئی انساناں اُسے اپنے گھر میں بھی پالتے۔ پنچی کا نام ایسو پوپٹ ہے، پیرٹ۔ وہ ایسو دوسرے جانور، انساناں کی آوازاں سنتا اور واپس بولنے کی کوشش کرتا۔ اور کئی ایسے پوپٹ ہیں جو برابر آواز نکال بھی سکتے دوسرے انساناں کی۔ پوپٹ ایسو پالتو جانور ہے۔ اس کی یہ ایک خوبی کہ وہ ایسو دوسروں کی آوازاں نکال سکتا۔ یہ ایک خوبی دے کوں کئی لوگ اپنے گھر میں پالتے۔ یہ خوبی اُسے ایسو باقی پنچیوں سے الگ بناتی تاکہ وہ دوسروں کی آوازاں نکال سکتا، دوسروں سے بہتر کر سکتا۔ وہ ایک ایک آدمی کی آواز سنتا، یاد کرتا، اور اُسے ایسو بھی ریپیٹ کرنے کی بھی ہمت رکھتا۔